الحدث التاريخي الي ابي أكون فيه اعتقد بيكون الحرب العالمية الثانية عشان اجوف يعني الوضع السياسي والجيوسياسي في هالوقت يعني شقد العالم يعني وصل بعد هاي الحدث ال- الكبير يعني